Á uníj aká uleemp uwul. Uncíiţ uníj koo uloŋ diká cí unjënţ uwí. Uncí unú dúundo uleemp <noise> ţí báameeţú káto, uníj cíinţ, káto diká jënţ. Inko waneŋ <noise> diká jënţ, <hesitation> ibol diká jënţ, wí ulef sá diká jënţ wí ñaan. Koon uníj anáfánir mak ţí bañaan. <hesitation>